ټول څاروي سترګې نه لري د مثال په توګه د غارونو د کبانو <hesitation> د غارونو د کبانو ځینې ډولونه په بشپړه تیاره کې ژوند کولو له امله پرته له سترګو وده کوي. ځینې حشرات لکه میږي ممکن د سترګو لید خورا ابتدایي ولري یا هیڅ نه وي په نو ژوندي موجودات لکه د حشراتو ځینې ډولونه که بشپړه توګه ړانده وي.